أفضل يكون عندي طاهي شخصي، ولا يكون عندي سواق شخصي، لإني ما أحب أطلع كثير، <hesitation> ما احتاج للسايج، بس أحتاج للطباخ، الطباخ بيسا -بيسوي أكل زين، وهذا الشيء يسعدني، أما السايق ما أروح ولا آجي إيش سوي فيه؟